<hesitation> E kolibry zany izy agnisan'e voro mahavy managny vitesy tena ambony zany.da igny gn'ahafahany mitadia sakafo satria izy sy mipetraky moa da tonga da mandia miriotry evao da ame alalan'e fagnanagny agn'igny fahaviany mandeha igny gn'ahitany sakafo.